ഇന്ദിഅ ഥ് ഫൂദ് വരിഏതിഏസ് ഓല ഥിക്കന്ദു രാജ്യ। രാജ്യ ഗല ഉനസിധ ബഗേ ഛന്ഗേ അപ്നു ഐതു। ഉന്ജന്ജി ബീദി ഗല, ഉന്ജന്ജി തസ്തേ ഛന്ഗേ അപ്നു। അക്ലേ ഗല ധര്മദ്ല ഛന്ഗേ അപ്നു। <hesitation> അക്ലേ മസലഏ തര്കരി ബോക്ക പ്രനി പുത്തിനി ഥിനൈ। സുലപുര ഥിനിപേരേ ഭോക്ക ഗ്രൈന്സ് ജസ്ഥി ഐതു അക്കി। ഗോദി, ജോല, രഗി, ബോക്ക ഐതു ഛപതി പരോത്ത അന്ഛ। പുര മല്പേരേ ദല് മക്നി പനീര് വത്ന മസല ഛ്ഹോലേ। വതോരേ, ദോസ ഇദ്ലി, ഉപിത്തു, അക്കി അഥു ദിന്ദിലേ ഉപില്സ് മല്പേരേ സമ്ബര്, രസമ്, ധോക്ല, പവ് ഭജി, മോമോസ്। രസ്ഗുല്ല, ഹല്ദി, മേന്ഥേ, കോഥുമ്ബരി മസല പുര। ഉസേ മല്പേരേ കരിപഥേ തുപ്പ ഉന്ദു പുര ജസ്ഥി അപ്നു।